Gommiji meɗen, noy ɗi foti ɗuɗugo londe majji facce majji. <noise> Enen ni gommiji men anndirɗen innde amma e nder inde majji non ɗe wodi no ɗi cinnirde. E wodi gommiji latiɗi kanun e diyan yayu wadugo weyam. E wodi gommiji latidi e leydi jordi waɗata. E wodi gommiji latiɗi e atawan no takatca nini cendirɗen. woɗɗi yayre, e ɗi ndiyam, e ɗi katce, goɗɗi du e ɗi leɗɗe